Nakuye ñañaxhi, yunxhi tuku <hesitation> xhikanatá kayein xhitilo tajojononaxi ña lia yuña loino no xhituko xhi lujan, cuenta kene cuidado xhilujan, inonoxhixi iyui kaña há layuña yaló nonon xhi yukú natexhi lujan layuñaí.